xie <hesitation> kuiján ndanchite, ndan tuu kue kuechi, ndan tukue lima limón, ndan tu kue china'a kuenta platanillo yuu kaye uu kuiján.